في ليلة من الليالي الباردة على الشواطئ، كان في صيادة عجوزي وسنها كبير. وكانت راجعة من الصيد بتاعها ورحلة صيد شاقة جدا. وأول ما رجعت لقيت قزازاة فيها رسالة. حبت تفتح الرسالة دي بس معرفتش تقراها عشان الدينيا كانت ضلمة وهي كان نظرها ضعيف. ولكن معرفتش تنام لحد ما تعرف ايه اللي في الرسالة داي، لحد ما صبح الصبح وطلعت الشمش ومسكت الرسالة وقعدت تقراها ولقيت ان فيهي كنز تحت البحر مدفون لو طلعته هترجع صبية زي ما كانت.